Mivolagna isa mijotso magnambany amy gny fampiasà isa mijotso manomobky amy gn'aotra. Ohatsy: aotra, angala raiky, angala roa, angala telo, sy ny sisa azafady.